Laha ty fomba fiasa kiriky amy tomobily rey. Raha rey moa matetiky lafa simba ty ambany tomabily iny ao, na zay pone vaky, na misy raha amboary ty ambany ao, aboaky amizay raha iny, le atao ambany tomabily iny ao. Alà amizay ty lakile, aodikodiky le miakatsy manambony raha iny, le afaky isitriha ty ambany tomabily iny ao. Na lafa hampoly kea raha iny, aolikoliky ampoly ndraiky, le lasa mipoly amizay tomabily iny mijano amy ty place-ny normaly.